Ko ore ore chi'vinchi ve'e, ko ko jnɨnchi ndaku ye kua'a te lajni chi'vi nchixi eh nduu nda'anchi kua'anchi chi'vi nchi, na kue'e lujua eh kala apoyarso nda'aso, te lujua kua'anchi na chi'vinchi.